Enyama oku ndagibiika kugira emareho obwire buringwa, n'obwo bwire buringa burarugiirira ha bwire obwo obworenda; hariho izooba, hariho esande, konka okundabiika enyama kugira ngu emareho obwire buringwa ndagita mu furiigi, obwo bufuki eratuma enyama yaaguma ehuriire then abandi bara baragita mu mwonyo, omwonyo guriita obukooko oburatuma enyama yaashiishikara, abandi baragitarika, waatarika enyama terarahuka kushi kujunda ninga kushiishikara.